Enáá’ jïï xa go iä’, eñóó ro’ jmí’ lɇ re fáá’ra jö, xi güi’ xi dxii la kö töö re fáá’ra, enɇɇ re fáá’ra la kö <hesitation> la köö jïï kö a la ree lɇ e la gáá’ go ia’ re fá’ra, ma re ti je güi’ xa töö je dxii ma re ti xa e dxii kö töö guí’ jia’ töö, re láá’ra re lóra je kiéé’ desde je dse li laa e iáá uɇ, kää enɇɇ la ku Chihuahua la ku Sonora la kú e Tijuaana la ku enɇ enɇɇ la kä xóó’ <hesitation> xóó’, xóó’ je dse iáá uɇɇ ju’atá’ jenyy Jö tén ba re kIó re kuⱥ’ a jia xa dse ´lo jmý kä jenyy, bii ga dxii kié’ dsa re fáá’ra jönɇ ki exa xáá’ ´mo e xa e liira e lii’ re jɇɇre re fáá’rra, la’ ba lɇ kää je nyy bii dxii ejö té’ mii dsa e ‘nⱥ’ kóó’ e je dse li güi’ e xin cli jö la’ kóó’ dsa ki jia’ re lí f´’ e re güii ki la ka juý dxii, dxii e re kiöö, dxii e re kuⱥ’, ki e xa <hesitation> e xa jy xáá’ ‘mo jö re jiiaa gara kapii’ llá dxáá’ jö, lla dxáá’ enɇɇ go iä’ e ta má’ ten ro güi’ jenyy jia ä’ bii dxii ae la ku llá uɇɇ ga go iä’. enɇɇ ki güi’ ga bii ten, ten re fáá’ra ju lóo je nýy a jia’ ä’ xa e JÏÏ e dxíi je nyy ‘nɇɇ’ tén ba güi’, tén ba ‘nⱥ’ kii’ra ‘myy’ dxáá ten ba ‘nⱥ’ e <hesitation> e e tá’ra e e re fáá’ra jö e kii’ra jy ‘myy’ dxáá re fáá’ra ki jhia’ re lí fó’ re t´’ra e jia’ kii’ra jy ‘myy’ dxáá jö to lla uɇɇ ga la’ jö la ku enɇɇ je kuïï’ re fáá’ra kie’ ajia’ ree lɇ je kuÿÿ’ ka kö’ xa ba juyy je güi’ bii, xa ba juyy je dxii ka kö’ la ku juyy kieerá’ jnáá juyy jmíi jö e re éra juyy jmíi, a maa e náá’ lɇ juyy jmíi la ku jïï güi’ xiirá’ e dse li laa syy’ noviembre ‘nɇe dse li laa e ta e güi’ ka juy ki jia’ ä’ güi’ juyy la, nviembre, diciembre kie’ güi’ ka juy diciembre, enero kie ‘ güi’ ba syy jö, febrero nɇɇ’ dse tý ta ku dsíí ba jö ki a jia’ ä’ e güi’ febrero, ‘nɇɇ’ diciembre kiä’ enerO ba ‘nɇɇ’ e güi’ ga jö, ‘nⱥ’ re kii’ra ‘myy’ dxaa ‘nⱥ’ re kíí’ra, ‘nⱥⱥ’ re güina ‘myy jño re fáá’ra jö ki kié’ jïï jö bii dseli xa júú’ bii dseli xa mii’ bii dse li xa, ki kie’ la ku re lɇ fáá’ra jö a jia’ tyy dsa xen juyy la e dse l güi’ ro’, jöba ta lɇ dse li dsóó’ jyn xi´pii’ jyn dsa jáá jyn e kiela’ jö xiro e güi’ bii jé la dseli kiöö ba la jy xáá’ ñii e éé’ kua iáá’ juá’n kie’ liira e güi’ ujöe lii’ e dseli ree’ ga kie a jia’ lɇ la’ ba jö, dse li kiöö ba xáá’ ‘mo xiro e güi’ bii jö to bii xa ñóo ki dse ‘ló my ‘móo ba jïï güi’, my ‘moo dse ‘ló, dse ‘lo ten kie’ jö jmⱥⱥ ñoo dxí fí, dse lláa fí ró’ e tá’ ra dse giira jia’ fyy, la nɇ lɇ jïï ‘moo, jö ma re dxi lii jïï ‘moo dse li laá jïï iää, jïï iaa ro’ san <hesitation> ala ka juý le jïï iää e dxi, dxii, dxii ‘nó iáá ta re Jngÿ’n ga na jná lɇ, a la ka juy dse káána e ma re ti dse li laa iaa, dselaa lló’ sýy’ febrero ‘nɇɇ’ marzo, abril, mayo, junio kie la’ ba junio, julio, junio dse laa, dse líi julio ‘nɇ’ dse lii e dxii dse koo sún a la kapii’ lɇ dse li kiöö lajy iá jü ka kö’, dsali kiü’ jmyy ka kö’ jö a jia’ ä’ ma’ xa jmyy jïï jö a la ka juy lɇ jö e re fáá’ra e ü’ dxíí na jö a jia’ re lí fó’ e re güii ga na lɇ u e ta re güiina dxaa ga lɇ kieera uJö ki á e xa dxi e güi’ re fáá’ra jmá’ e ta dxii ba, ü dxii ba ná la kuⱥⱥ’ jmýy dse güiina ü’ dxiina, dse jnéna ü’ dxiina kie jiama ‘nⱥⱥna re guí’na lajy <hesitation> lajy ‘myy’ sýy a jiama ‘nⱥⱥ ga na ú, jmá’n dxi ga ‘nɇ’náána ujö ki la ku xiñó’ jö a la ma e dxí e <hesitation> e güi’ e ja yy dxi dxii by ga’nɇ’ kuɇ ejö la ku ‘nɇɇ’ e jmaa ga dxó kié’ dsa re fá’ara jö e xin dxí e <hesitation> e e ta dxi jmóo tá’ refáá’ra jö e kuɇɇta’ fí e xa control kie’ e xin aire acondicionado fa’ dsa ju ñíi’ ejö ba ‘nɇɇ’ e dse li güii’ gana lɇ ki e ro ‘náá’ lɇ jö juá’n kie ‘no xa ejö b Nɇɇ’ e dse li güii ga ná, ki ero náá’ lɇ jö juá’n kie’ ‘no xa ejö jua’n kie’ ‘no dse li gUii’na, ki ka dxáá’ ji e la ‘nɇɇ’ lɇ dxii la’ ba lɇ e Jii E dxii re fáá’ra kie’ jö ka gín dsa ka láá’ dsa ä’ jmyy al al ka juy ‘nⱥⱥ dsa ka gín dsa ä’ jmyy e jïï dxii la’ mare dxi lii jïï jö, ja yy jy jmý ka kö jö, jï jmý dse li laa syy julio, ‘nɇɇ, kää dxá’ syy’ julio ‘nɇ’ ejö ro’ talii’ ga dse li güii’ jy, dse li güii’ uɇ dseli güii’, dse li güi’ xá’ ‘mo dse li güii’, ta ‘náá ga kié’, ki dse li fÿÿ ba xáa’ ‘mo la ku jïï dxii ro’ dse li fÿÿ ba xáá’ ‘mo jö tu jïu jmý jö lii lɇ dse lii xá’ ‘mo dse lii xáá’ ñii dse lii, kie’ jö my lɇ laa kö’ e lii lɇ xa <hesitation> xa uJí’ le lɇ re fá’ra e ma re ti e dse li laa dse ‘ló jmý kie’ jö dse li laa dse ‘lo tén ro’ jmý tern sún la dse nóo dse li laa dse ‘lo jmý kuɇ ñí’ kuɇ, kuɇ dxi kuɇ, ‘ló jy xáá’ ‘mo la’ ba lɇ e ma ret ti jïï <hesitation> jïï Jiï, la ku j¨*i jmý tala’ baj¨ö dse li laa’ ka kö’ jïï ‘moo la’ ba lɇ jï jmý jö kö’ e náá’ jmáá jï jmý a la <noise> ka juý lɇ e kuɇ ïï ki e por <hesitation> kí xa köö köö jmyy ba e dse ngýn je náá’ dsa i xen kaä jóo llá jnaa, kö xi jmýy xíi’ jnáá’ como kö jmyy ba e náá’ dsa re fáá’ra jö, ejö ba jö, e mare ti dse ‘ló bii tü, ‘ny jmýy jmý, ‘nⱥ’ xi <noise> dsín ba dsa ki e náá’ jmⱥⱥ ‘ñee jmyy, enáá’ jmáá ‘ñee xi jmýy dse í xiñó’ kié’ dsa dse ói kä jée juyy ejö iá ín, iaa ín lajy sún ro’, iá ín lajy sún e táá’ xiñó’ kié’ dsa dse tóó’ ñóo dse tó’ ‘nⱥ’ <noise> re kuÿÿ ba dsa kö, ‘nⱥ’ ka gín dsa kää jia’ juyy ki la’ ba lɇ a la a ka juy lɇ e mare ti kuɇ jmyy, ejö ba jö xi dsin ba míi tⱥⱥ dsa xen la, ‘nⱥ’ kuÿÿ sún uɇɇ ‘nⱥ’ xaa jy láá kiee’ ‘nⱥ’.